A mtal kapa̱ra, nɗaan twoot ga̱ɗen men tong mashin yi ga̱yil nna̱ nda̱ mashaar twoot na, kek jabbi ga̱ɗe na̱ tong shina yi gayil nna̱ hen la ba tong da̱ kat ma̱shaar na̱, ma̱twoot ɗo tong makwal jap aram jabbi yi kayil, kuma nɗaan bhaar ga̱leng na̱ nda̱ muop, hen shin shaar nda̱ gurum ga̱ɗok ba, tien shin shaar a nda̱ gurum ga̱fe tong kaar ga̱ nɗa̱a̱n wakaam ga̱ ɗemen, ga̱fe tong pen ka ga, gurum ga̱fe laninang teer kus ga̱ de ga̱fe tong pen ka ga̱ nɗa̱a̱n weel ga̱ɗe ga̱ nɗa̱a̱n, toh a ga̱sha ga̱zem ga̱ba, lazem ga̱ ni tong teer kus ga̱, kuma biga̱ la kwal ga̱, abi de sa̱ntien, ɗe ga santien yi nni la ga̱zem, ni tong ga̱teer gakus ni ɗe ga̱ kwal kwal nɗa̱a̱n ga̱demen nɗa̱a̱n gazoom cafe tans gupen ɗe gu man yit yi dega̱n shon bi ga̱ɗemen ga̱fe tong pen kek gwen lawan, tong gu 3uk da̱gu man pa̱tong ɗam suk nni, nnie ga̱fe gurum ga̱fe tong rwan kwal ga̱ɗemen nkwam ga̱ ba, man ga̱ teer ga̱kus ni, hen hong teer kus ga̱ba, nnie ga̱fe ga̱na̱ a shaar ba Ga̱na̱ a jaar ma̱japna̱a̱n ba, gurum ga̱fe la zem de ga tong tong nda̱ ga̱, ni ga̱nin ɗong muk, ɗega̱ nin ɗong ga yi, ga̱fe a shaar hok ta̱ kuma dip bi ga̱ la muen gwen tong gukat ga̱zoom ka, tong gu mallak gu muen ntiem, komi nian bi tong gupuat ga̱shie gwen gu tang bi gu buk nni de lu de ga̱fe tong pen kek gwen, kuma bi nna̱ a bi ga̱fe tong ɗa gufe <hesitation> abi ga̱ɓom lee nda̱ gurum ba, a bi ga̱ zoom, ga̱fe gupen ni nɗa̱a̱n wun gwen, gushin bi hok nni buk da̱ gu twoot bi gwen, gu kaar suk ga̱ niega̱ɗemen ga̱fe tong gu kat santiem, kaar ga̱kaar nie nsem hoka bi ma̱? Gurum la a gurum ga̱ kelleng kwal, ɗe ga̱ kwal kwal nda̱ ni la kelleng, toh ga̱man ga̱fe a gurum ga̱fe tong gu muen muen nda̱ ni ta̱, gurum la a niang ga̱ kel kwal tong ga̱ man ni yeda ga̱fe tong ga̱lang nda̱ ni, kuna ɗega̱ penƙa sak yi nɗa̱a̱n sek muk, man tong ga̱pen nɗa̱a̱n garaje mou, tong ga̱ ni sek an ga̱, yenda ga̱fe tong ga̱ ba ga̱ kasak nda̱a̱n pe ga̱ ga̱me, shaar a leile de gurum ba, ama gurum la shin, la ga̱na bishin gape gurum lashin a ga̱ɗemen ta̱ ntyak ga̱ anita̱ ɗega̱ shin shaar yi nda̱ ni, ma̱twoot aram nna̱, ma̱kwal tong ma̱ rangnie jabbi ga̱te ma̱nda men nda̱ ma̱japna̱a̱n men duk nɗe tong shin yi nda̱ men ma̱nɗe tong ma̱shin yi nda̱ sem Kuma maɗe tong ma̱kat ga̱ zoom yi, ko la a bima̱, la ma̱da̱ muop la kwal nda̱ men, muop la paar men ko la annang ma̱ shin ni, ma muen da ma̱twoot ma̱ shin, ma muen da ma̱twoot ma̱ shin, kuma ma̱ muen ko la annang tong da̱ ma̱twoot ma̱kwal aram yi, la ma̱kwal aram nna̱ kuma ma̱kwal a aram gatong pen ka nkong ba, aram nɗe nnang abi ga̱fe a biga̱ɗemen, ga̱fe la ga̱shin bit vel, la ga̱nlang nɗa̱a̱n shit ga̱ kat ɓit mou, bit nɗeɗi, ga̱fe tong ga̱ kat, ɗe da̱gu twoot yi nda̱ ma̱shaar ga̱ ɗegu shin aram ga̱tong pen kek gwen yi, anan a ko mɓit ga̱nang mou, ɓit jabbi ɓit nɗeɗi ga̱fe tong ma̱twoot ɗe tong ma̱shin la aram yi dega̱ tong pen kek gwen, kuma tong gurang a nnie sek ɓit, akwai bi ga̱la dam tyak ga̱ tong ba ga̱la dam tyak ga̱ tong ba ga̱la kat a ma̱shaar ga̱ ɗe gutwoot yi ɗegu maanyi, la nian kat la aga̱sha ga̱ zem ga̱, la na kwal ga̱shiang ni tong yool muan ta̱ da̱ pen ka kwal nna̱, ɗe kwat hok ga̱ɗong yi, man a vuang mou, man a shal mou, a de biniap ɗe ma̱ mallak yi ma̱ muen ntien nni kuma bi ga̱ɗe men tong ma̱shin yi, la ma̱kaar sem nni pa̱na̱, nda̱ goos mul tong ru nɗa̱a̱n mou, nda̱ kapan tong ru ma, jabbi ga̱ɗe men tong ma̱kaar gem nni ndateng naan tong ɗe tong lang ga̱zoom yi sek. La wat ga̱zoom nsek nɗe nna̱ ma̱kat a sa̱ntiem men nḏa̱a̱ n shaar ga̱keng men, nɗa̱a̱n kaar ga̱ kaar sem ga̱ɗe men tong ma̱kaaar i, a dega̱ niap sem kuma ma̱ɗe tong ma̱shin niy, manda men dok ɗin la ya̱a̱l niak ga̱shin pa̱na̱, ɗin tong ma̱ ya̱a̱l ma̱shin ni ba, a. a, bi ga̱fe yil da̱ nni, ma̱wul ga̱yil nna̱ a ndaan tyak gazoom kuna a waan nin waar ta̱ ga̱fe tang gashin shaar ɗegu twoot yi sit dega̱ shin aram, aram tamtis, jabbi dip nɗe ngam ga̱fe ma̱nda men ya̱a̱l shie men ya̱a̱l nni, ga̱fe ma̱na ma̱shaar men dole tong ma̱ya̱a̱l ma̱shie ma̱nin, ma̱ shin ma̱zem, jap men la ya̱a̱l na zak ɗe muop ga̱ɗin yi, ɗe muop ga̱ muen ntiem nni, kuma de santiem ga̱yil nna̱, kuma gurum ga̱fe lazem ga̱ ga̱ sa̱ntiem ba, toh ga̱rang shappue ga̱ ka muk naan tong pen ga̱ nɗa̱a̱n tyan kwaram hok, muen ga̱tong muen men, ma̱nɗe tong ma̱ muen muen anɗa̱a̱n tyakpya, kuma nɗa̱a̱n aram ga̱ɗe men tong ma̱shin, ma̱ nɗe tong ma̱kat ga̱ɗong yi nɗa̱a̱n tong ma̱ken keksem yi nni, kuma a aram ga̱nian mou, aram tuu gurum ba, ma̱tem aram tuu gurum ba, ma̱tem nram ga̱ kwal kwal ka gurum ba gakwala kwal ga̱fe tong ɗa pen ƙa ga̱, dega̱, na shit muen gwen nda̱ ma̱shaar wen, ɗega̱ ɗong, kuma ɗe biniap ƙomi niam muk komi ɗong muk, gu man aram ga̱fe gukwal ta̱, kuma tong lat ɗi mɓet gwen, man gu many gu puat nni bi